طريقة بنيان الطيور لي اعشاشا بتختلف من طيرة لي طيرة. لاكين الأغلبية بتستعمل القش الناعم في عمل العش. فيهم البيكون عشو بسيط عامل زي الصحن واحد تاني بيكون مقفل كويس ومدلدل و الطيور الكبيرة ذي السمبر و الرهو و الصقور أعشاشها من العيدان الصغار و في واحدين بيعملو جحر أو لو لقو حفر جاهزة بيعششو فيا